आज कल स्केट बोर्ड के माध्यम से आदमी येला परिवहन के रूप में उपयोग कर सकत है। चाहे वो घर हो गांव हो कही भी आदमी स्केट बोर्ड ले जा सकत है। हमन स्कूल में रहें तो स्केट बोर्ड ले के जात रहें। एला चलाए बर प्रयास करना पड़ी और तब ही यहर संभव हो पाहि।